لو أنا هاطي في مسابقة طاهي بقدم طبق مدبوس لحم مع صلصة الدؤوب، لإنه طبق بحريني أصيل وفيه مزيج من النكهات اللي بتعطي في التراث من البهارات الغنية، إلى الطريقة للطبخ البطيئة اللي تطلع طعم اللحم لذيذ وناعم، بختار المكبوس لإنه مو بس يعجب الناس المحليين، حتى اللي ما يعرفون الأكل الخليجي يحبونه ،لإنه متوازن ومليان نكهة، تخليه مميز بإضافة لمسات خاصة.